पौधे में दर्द महसूस करणे रो सिस्टम नईं होवे, क्यूंकि उँका नस या मस्तिष्क न होव। इंसानां में दर्द अने तकलीफ अनुभव करणा खातर नस अने दिमाग जरूरी होवैं, पर पौधे में ई नईं होवज। अगर पानी, रोशनी या तापमान में बदलाव आवै, तो पौधे आपणी वृद्धि अने संरचना बदल देवैं। ई जैविक प्रतिक्रिया छे, पर उँका दर्द या तकलीफ रो अनुभव नईं होवैं।